Kimmähe om tuu võimalik, aga tuu tähendäs ka, et <hesitation> mitmõh situatsioonih sa tiit kas inemisele haigõt vai <hesitation> ei ütleq toda, midä nä tahtnuq.